நான் விண்வெளி நிலையத்தில் போதுமான உணவு மற்றும் தண்ணீருடன் தனியாக மாட்டிக்கொண்ட ஒரு விண்வெளி வீரராக இருந்தால், நேரத்தை கடத்துவது மனதளவில் ஈடுபடுவது, எனது உடல் மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வைப் பராமரிப்பது மற்றும் எனது பங்கு தொடர்பான பணிகளில் பிஸியாக இருப்பது ஆகியவற்றின் கலவையாக இருக்கும். நான் நிலைமையை எவ்வாறு அணுகுவது என்பது இங்கே. தினசரி வழக்கத்தை பராமரிக்கவும். வேலை தொடர்பான பணிகள் விண்வெளி நிலையத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அல்லது பராமரிப்புப் பணிகளில் நான் பிஸியாக இருப்பேன் உபகரணங்களைச் சரிபார்த்தல், இயங்கும் சோதனைகள், கண்காணிப்பு அமைப்புகள் அல்லது என்னால் முடிந்த அறிவியல் ஆய்வுகளை நடத்துதல். ஒரு அட்டவணையை வைத்திருப்பது, நான் நோக்கத்துடன் இணைந்திருக்க உதவும்.